يوم من الايام كان اكو شبح يخاف من الظلمة ، كل مكان عتمي ضلمي يخاف منا ، يابا وانو ليش ما يغوح لمكان عادي بالمدينة كلا ضو وهاي ، على غفلي طفى الضوء مال مدينة كلتا يعني صاغ اكو خلل غني بالكهرب هذا الشبح من قد ما خاف بال على نفسو